Day lu baax rekk. Booy def lu baax doo ko réccu de. Waaye sooy def lu bon daŋ koy réccu ndax lu bon loolu baaxul waaw.